أكيد عالم خالي من التلوث لإنه ال-التلوث أوالتلوث <hesitation> لو أنه صار ما راح يكون في عالم أصلا تري مرة مضر، مرة يؤدي الوفاة بيأثر علينا احنا حتى لو إنه هاي الطبجة مو- مو طبجة فجيرة بت-بتلاحظ تأثير الملوثات عليها. لكن الفقر هذا <hesitation> العمل الجاد بيقضي عليه بس.